Uffff matsala skwi mana ngèts nga ntè dèh man nga zhè nkwancèhn hankali ba wudai nga aranta ngè mandangwazhi ngè ntèway wudai nga miyah bazlnga mvi dwè n nkinnè dèy nhaskada nga ngata auta dèw da ntè shkè ndè ndikan nga mva ndè ngèd ntè ndikan nga mva bi, to èhn nas nkilik amana nwoy ndèd ka ah nkilangèd nga mamwudahi nka ndè ntsuna mana ndu ngidè nkyènkyè ghuta mvan sungi ngaya ngè mwi nkrèngaya n dow da auga nkè nkèra gsè nka? Anda nshkè mwi bèda anshk mwiya mbudè sai ngè ntè nlèw ngèd skwin damiyè nga, toh nkagwod mwud nkèr nda nzau mwi ngada um mtsiy ngènna skwin ndiya mvar ba mètsinngana aman nga nkèm nga ntsiri n zhigilè an skwi nman ntè giyan' sata arai ndè ntsukgwan sauki anghiskan ntèzlan ba an ngwon nlèn'nlèn nga a asam zhigilè'a nsai zhigilè mbiya n' sa man nga ntsèn nriy ndo nkèm azlahan man an ngwan bi sai zhigilè ngwan madzafa'a.